في نهار من النهارات لقات قطه قلاده سحريه في حديقه قدام دار مهجورا، كقربت للقلاده و مستها حست بشي غريب صاير معاها و لقات روحها تولي تفهم كلام الحيوانات الكل فرحت برشا و بدات تحكي مع العصافير و الكلاب و حتى مع النمل، و مع الوقت اكتشفت بلي القلاده باش تعطيها القوه باش تسمع الأسرار مخبيا نتع المدينه الكل، أسرار العباد ليسكنو في هذيك المدينه، القطه بدات في مغامرات جديدا تحاول تستعمل القلاده باش تعاون الحيوانات.